المتاحف العلمية علشان أشوف فيها كل الأدوات العلمية اللي كانت مستخدمة من <hesitation> مقياس الحرارة الأدوات العمليات، <hesitation> هذا الشي ممتع جدا بالنسبة لي ،علشان يساعدني إني أفهم تاريخ الطب كيف تطور، وكيف كانت الحداثة فيه كبيرة، كيف كانوا يسوون عمليات بأدوات بسيطة جدا.